In gabu beya sengn baa baba lebbu re, bu nee bu muna, pad bu eu muu egnbe ya gam nuu-bood egn beu reu kum bid bu em nuu-bood yebbid in i’n beya, kam bid ko bu em secondary school nee bu ii ra, neb tooruba ko bu em nuu-bood yebid i’n beya. Too, bu em abu pad veneb ma’ bii dayi mama keu in nuu bood egn beya bu lii ya bu dayi lumu kaam bira ko bu ammi lunu mako mu ammi lumu, amma baba pa da paa bu pira baa kini geu in a n da ma’n beuneu roo geu, baa nuu veneba, baa nuu neb gbaara, baa nuu neba iteu bu nuu-bood agn nuu-bood i’n nou, n ma’ mai kaam geu veneb dan keun veneb da kum geu amta seng geu pad, ina n saa re veneb dan kin pi’naa. Amma n ma’ ina singeu, veneb da nim ma’n keu am da, to ina n i’reu pi’n ga, too obu ko bu kii ba ban bu mulangna, bu bag kpang ooreu yaa, har bu dayi numu, bu dayi mumu too, bu dayi makanta gbaru pad, amma kaan neu geu neu bu ningn bobba, to bayan aa taa ayi geu, bu lii mummu bu lii numu, bu bob yebbid da keu areu kin to, sai da yan numu geu aa bu amma to yamu da kin yaki dakin nuun-bood deu egn beya gan in deu, nii bu mmhn neb gbaad, nii bu beura numu reu pad boo teu keu yebbid nou to bu yebbid naa reu boo ka’ya gam kaam mako mu emmi mummu geu mu emmi muma geu ne beuneu geu neere da sin yeba kpang i’ ni? See bid mu kum kunu mu mu ba to kaam ma kum kunu neba kpang i’na ma bu in nuu-bood ba’ kama to, bu moyi kani pad yabo maya har bu dayi numu. To da yaan mumu maako maa ban to koo lee pad mako ma sina degree ma’na. to mako veneb ma’ neu emma da mu ma’a yaa harr kub mu emma da mu maya har ya ya ma fu dan yaa yeui sengneu ru, too, gam kaani, yaa ba pi’ bu shaulara geu baa kum neb soona seng geu pad soona n ma’yereu, n ma’ neega n ma yil ambeya, soona n ma yere ulundura bidn na fa am sisu, soona da bidn na am sinu, am sisu ina na sarareu pad buran kan pona gam soona n ma’ yeroo, gam veneb kpangna n bag yeno, gam tabiya har bu lii taa namuu bu pad bu em taa numu har yabu kum taa bonoo, har yamu daa tusa zed toora beaneuo butu kum sooni neena i teu kum keu yillo, yana kum yilleu nbe n pa’ keena na keen pa’n geu keena na pa’n yere, n nyeg nao, n nyeg na’o sina n nyeg na’o zong kum, nyeg na’o kum keu nebbid duu, neen baaoo kum geu nebbid duu to egn ma, n ma’i bob iba keen pa’n beya yan n na keen pa’n jeu n eg keena re n eg na’o zong kum neena na’o kum geu nebbid sina neen baa oo kum geu nebbid duu, too n egga n gabbu geu too keen soon hid geu, n tab taa ulaa keena year ulaa keena reu n beuya baaba bid tem son hmm, kum bu boo nebbid sinsin geu amko n daa co sim si, gam n dayi oosin geu, ba’n auulai am yil geu Yan bob yebbu reu geu inaaa ligeu aibe yala, gam kaa beu ireu ligeu soma dai pa’a neb vagseu bira yai paa taa yilu, da ire ligeu aibe yda gam kaam geu nee ma keen pa’n geu n eg sina, ko n kud too, n pa’i ko yai uleui yil geu ima, i kum i kum i paa pireu odba, ko nda dan teu bino n bau bina dan teu kin bina dan teu zongu ba, na deu in ma’n neu n baa sina, kum i paa pireu odba i ma’ pira i paa piraa neena ira neen veneb pi’i yebbireu geu ira geu yebbid ko’n yebbid ko’n nau neena iru kum geu ligaa neena ira kum keu adulabe bira ira kumimi obbilu reu pad, ena kan ela kum sooni, amma kum i paa pireu odbusu neere pad ba obina daga mara se mara neera pad daga mara se mara, to, are i ma- in soon i bob zong soon ga, to veneb ma i nulong eibe ga, to i bob yebbireu geu yeba reu i i’ bu veneb nuungna, i nyi bu veneb muangna boo mu veneba boo nuu nebura, gam kaani ira kum sooni sang keu nee geu pad har ira zong legu veneb ligeu ran boba ina i saa zong duniya reu pad veneb dai kin pi’na, dai kpang kin keera dai kpang dan bu numa beu keera, song geu pad. To, ina beu ban ma’n beuneu reu yebbina bin gabin ma seng, zong geu pad neugeura, zong geu pad neugeura, seng geu pad alsela, too ina pad ina nya ina yee ni, veneb nuun beu see, immm veneb nulong gabbu se, too, ina da lium pad naunbeu veneb se, gabmbeu veneb neceug se, leesee, bong in buneu ma’n beuneu reu geu. Ba kum keu veneb muun beya, baa nuu veneba, ba gabm veneb nuengna, veneb pi, bin yebureu boo yeba reu baa o’ bu veneb mung kpangna, boo nuu veneba, veneb nuun beu sin, nya sin nil geu pad ma sin soona zong duniya ni har bineu geu pad veneb nuuong nya sin in soona, beu ina ba man neu baa ko’n veneb nuun beya, ina baa ma’n neu pad baa nyem veneba, oo i’ bin kpangna, neena, kpangna bam bagn noo, neena bam kum odbu roo, zongn ban daa bureu pad ban veneb oo a’ bin sooni, oo bi bina yil sooni, veneb oo dang vagsa keu obina seng pad. Too obin ko ina ban mo’n neu geu ban veneb muuna, diga ngau, har nuundaa seng geu pad. Veneb nuun beu geu ti, veneb mu-bood bid turu, seng geu pad kum ban kin ega, ban kin gara, nuu-bood zongna baa kin, nuu-bood zongna baa kin, nuu-bood zongna baa kina nuu-bood zongna baa kim, buntu ma’n kam geu yeba bin booru veu ko bura bagn kaani. Wundu har ban dan zong geu pad kaye kim, too, bin ma’n kam sengu ina bilga. Ko n teu nyam dama, ko n teu neb bagn beya ina ban ma’n neu ban nuun veneba baa egn veneb nuu-boora seng geu pad. Pad baa gab ina teu embin veneb nuu-bood bageulu roo bum ma’n kansin geu songa. Beu maa pireu paana neena gomnati da ma’n noo, gomnati bu neb le bee lam bira, bura bu ina ina ba za’ lesu ba bu lami geu le bureu za’n geu lesu kunu reu dabu kun pina too dabu ba’ kpob opina Boo pi bu ba kpogba, baa lam keu lesa bu lami geu in liin buram ka’am yebba in liin ka’i yebba bo gulum pii yebbu ga, gulum gulum yebbu singu neugeud ka’ga. Zong kam bid ka’ke, ina teu baa neugeud nyana zong aburo ina guluma, guluma guluma, in see, in see, in teu liiroo nyareu ko pad guluma in sed too, gumnati oo paa neenu, oo bi bu ba’kpoba baa lam ina gomnati oo paa bu neen duu, oo pibu basa baa zam keu yebura, baa ma’ ina ra ma’nnou, oo pi bu in soona, ina ba ma’n neu, too butu ma’n kam geu, gomnati ko bob damuwa ina bob vagseu obu naa ga, obu ko baa lumlu kin geu oora seng geu pad oo bio nuu bu nuu, obu ko ba dan oo sunu, to kanboo gomnati oo egbu kunu, bu neb buudbe bira, bu keu naasee, boo ma’ ina ra ma’n neu pad ni, oo bi’a nuu bu nou, oo ma’ina ra ma’n neu pad oo pi’ bu kuu, oo bag geu, ehhi mu gaba neb ka’mu bid vegseu bid teu turu boo ko bu pii maa neb kaam turu bu kaaga, bu kaa seu, too oo bag keu neba ye si tunda neb kaakee bid deu kam geu, oo bag keu neb kaake bira reu fa, oo pi’ bu ba’ kpob beu kunu, boo lam keu lesa, neba bu neba bu kaasen neu ko oo ko kunu ko bu koyi geu mundu geu neb kam bureu ma sanga bura bam kai buneu mayi nii kaan geu bu daa bini ga, bura bini kan ko’ naa too, nebbura obin ko baa kunu neb veneb bee nuun bira, ban ma’n bam pi’n gomnati gba’a, neba butu gomnati tusa reu ko baa pi’bu gba’a, baa kum geu boo ta, seng geu pad. Baa veneba n buya nuu bu nou, n eg, n kum geu obu ta. Too, n bag keu vogseu obu beu si, nya n suk nye bu kuna, bid yan pi’ bu kpengsila baa bagn kunu, baa naa gomnati kunu, baa kum geu neba butu tu ma’n neu ta, seng geu pad.